اه عندنا العدد اثنين اه والعدد أربعة، اه والعدد عشرة اه نجمعوهم، اه ويكون حاصل اه جمعهم اللي هو اه العدد اه ستاش.